Ua lohe wau i kekahi mo'olelo, he 'o iaʻiʻo ʻaʻole paha akā ma ka lā ma mua o ka makahiki hou komo ke kanaka no ʻIkalia i ka pale maʻi ʻulaʻula. He loina a i ʻole hana laki kēia e hoʻoulu i nā pōmaikaʻi, ka laki a pēlā wale aku.